Han wara nɛ mɛ ɲi hobe dimiyan nɛ an ɲa a woro mu'a bomu ma zamu ma faransɛ ma anglɛ bezu'a <hesitation> han wara so han cunu mi ma tete ho dimiyan nɛ sirtu sirtu mi miyan wara mi miyan wara ma bɛ yan a mana a kolonize'a wa ba yan na a wa man ni cururu yan a yawe famu wɛ a ɲi wɛ wara a woro ma wɛ